پینٹ تے کِسماں دی گَل واد کر دے ہاں کہ آج اسی ویکھدے ہاں کہ پینٹ جیہڑی ہر روز پہنے ہاں۔ جینز عام تے روزانہ ورتوں، کُمّنا پھرنا اتے کیژول لک لئی ہی پائی جاندی ہے گی۔ دُجے نمبر دی آپا گَل واد کر دے ہاں فارمل پینٹ دی۔ ایہ پینٹ عام طور تے دفتر جا سکول، کالج وچ ورتی جاندی ہے گی۔ ایہ صرف سُتھری اتے سادھی ہُندی ہے گی۔ اس نوں کمیج کوٹ نالے جیڑا او پہنے جاندہ ہے۔ جتھے ڈریس کوڈ اتے پروفیشنل لک دی لوڑ ہُندی ہے، تَں اُتھے آپا جیڑی فارمل پینٹ او پا سکدے آں۔